मैं अपन इमेल काम रह्ता तौ तमान चोटी दिख्तुं। कुछु काम आइल है की अथवा कहुतिती मेल आइल हे की काम लग्ना। आऊ काम नाई रह्ता कह्लेसे दिन भरिमे दुई चार चोटी खाली दिख्तुं।